Ny hevitro momban'ny filokana fanatanjahantena dia tsy mety satria mety hiteraka fiakinan-doha <noise> ho any ilay <hesitation> mpiloka ny fanaovana izany ary koa mety tsy voatery aharesy foana anatin'ny fanatanjahantena fa mety hisy koa faharesena de very vola.